Valitsus, riigi valitsus saa veidükese iks mõotaq tuud majandust vai majandusõ arõngut. Näütüses tä saa kas lupaq vai mitte lupaq määntsilgi ettevõttil riigih ummi tegemiisi tetäq ja umma ärri alostaq.